Pekkoi carana leipake pulpengnge ero pulpengnge carana leipakei tapitteq i joloq meloqkiq pake warna aga nasabaq pulpengnge mega warnana iye mau napake tauwe ritu warna bolong ammulengenna tabukkai tutupna ero pulpengnge taitai okko cappana ero ulunna polpengnge biasa engka opa okko ujunna koro mabiccuq pattongkoqna talleggai joloq ero nappa ko engkana aga kertasettaq tapakeni ero pulpengnge marokiq okkoro kertaseq meloq taonroi marokiq